Keele ja mõttõ vaihõlinõ köüdüs, noh, tuu um jälki sääne väega filosoofilinõ värk. Joba Vanah-Kreekah äkki arvati midägi tuu kotsilõ. No egäl juhul kiil um mõtlõmisõs tarvilinõ, tuu um selge. Muido saanu-us kuigi mõtõldaq.